Kuniga o‘rtacha o’ttiz daqiqa jismoniy mashqlar bilan shug‘ullanaman. Bularga yugurush, fitnesga borish va boshqa mashqlar turlari ham kiradi. Haftasiga bu uch to’rt soatga teng bo‘lishi mumkin.